هو طبعا لازم يكون ليهم حق في اختيار البلد بس في نفس الوقت مينفعش نسيبها كده بالمزاج الشخص وبس لان دا هينتج عنده مشاكل لأن كل الناس هتكون عايزة حاجة معينة في حاجات هتكون عدد كبير من الناس محتاجها ف دي هتكون مشكلة بالنسبة للبلدان اصلا وتكون مشكلة بالنسبة لشعب البلاد الاصلي